Kontak ge ngom kare so gahi so loho coma se so sone balon, kontak ge se ngone butu so loho ge strom ge ena tagi, dadi balon ge ena loho si ngone so sone strom ge ena tagi rewa dadi balon ge ena sone